نون جو بريفار نكون عالم, بارسكو تقد تفيد, راك تفيد الإنسانية, راك تفيد العالم اون بارسون, ماشي كيما الفن, الفن حاجة زيادة سي فري عنده فائدة و كلشي بصح حاجة زيادة ماشي كيما العلم, دونك جو بريفار بيان نكون عالم